Sta chì a l'é unna cösa che san i biòloghi e i studioxi de biologia. Mi penso che quande se fa fermentâ unna sostansa gh'é de, di micro-organismi penso, che â modifican à livello biològico. E donca anche o savô de quella sostansa, e magara o cô de quella sostansa cangian. E quella sostansa a se trasforma. Penso ch'a segge coscì.